Lewru jowaɓu ɗo kam, wakkati man, ko waɗantam to ɓernde, kanjum woni haala ngesa. To lewru jowamru waɗi, wakkati ɗo see to fuɗɗi, wakkati man remoɓe puɗɗan wuwugo geseeji maɓɓe, ɓe puɗɗan teskango remugo.